<hesitation> sɛ bɛkasɛ car ɛne ho nneɛma a nea menim ne sɛ nneɛma a ɛwɔ car ho no, bi ne ne stear, bi ne gears <hesitation> ɛbi yɛ clutch, yɛwɔ seat deɛ wobɛtena mu, deɛ wobɛtena so, yɛwɔ car no gate nea wobɛbue na waatena ase. Yɛbue bue car mu nso a yɛwɔ baabi a bɛfrɛ no, yɛwɔ engine <hesitation> ne yɛwɔ baabi a bɛde petrol egu, san nso wɔ baabi a Yɛde oil ɛgu. Yɛka sɛ car he body parts a ɛdɔɔso beberee. Deɛ ɛyɛ nketenkete ne deɛ ɔyɛ akɛseɛ akɛseɛ ne cobber. Cobber he nso ne tware a ɛtumi ma car no ɛkɔ, <hesitation> nti ɛno yɛse ne cobber. Car he ɛtware aa na cobber no tware aa ɛne ne ma car no tumi kɔ. Yɛse yɛwɔ baabi a ɛyɛ Break, wotia Break a ɛno ne ma car no so gyina. <hesitation> Nti car deɛ ho nneɛma he dɔɔso, ne ho nneɛma he dɔɔso. Baabi koraa yɛse baabi yɛ bonnet, baabi nso yɛ bomper <hesitation> nti ne nyinaa ka ho, ɛyɛ car body parts he bi nom. Nti yɛka sɛ cars ne components anaa nneɛma a ɛkeka bom ma he yɛ car papa a ɛtumi si kwane so tu kwane a kyerɛ sɛ yɛwɔ ne gate, yɛwɔ ne stear, yɛwɔ ne gears. Stear he ne wobɛkyinkyin aama car he aafa ha aafa ha anaa sɛ wopɛsɛ ɛmfa ha a wokyinkyim stear no a <hesitation> seat seat no nso ɛno ne wobɛtena so a wobɛtumi aatwi car no. Nti yɛka sɛ car ne ne components a nneɛma a menim nie.